Ave, es un mes qu'ai genti que le peta peru a mi me pahi una mijina tristi porque se ya van diendu las ojas i la naturaleza i essi reluchi que dan las prantas dendi la primavera pos se va eschangandu. Assinque en esti mes d'otubri no tengu fecha denguna que yo te puea izil que m'alegra. I cudiau qu'ai genti que le gusta la toñá! Peru, chacho, yo es que só friolentu i desfrutu muchu del branu!